Pos el perdón mos sirvi pa poel caminal i ahilal palantri peru axolá i se hizieri más porque ai tantíssima genti que sigui palantri en sin píil perdón que, güenu, quiciás que sea l'origi delos pobremas que tenemus. Essi ergullu maldizíu que hazi que la genti se piensi que piíl perdón es abaxal-si quandu devía de sel el emprencipiu delo que mos hazi umanus. Amus, que no tien solución esti mundu.